E nder dabbaji famarɗi ira nucci ɗi annduɗen. Nyucci e tawa nder, to yma nyucci, ganga e tawa nder, moutci e tawa nder, nyuko ɓaleho e tawa nder, nyukko luɓuko e tawa nder, surkuju e tawa nder, e gangaji, bubol e tawa nder, balabala e tawa nder, nyakki e jaɓatti.